أقضي ليله علي قمة جبل ولا أقضي ليله في قلعة عتيقه بصراحه هختار قمة جبل عشان حاسه الموضوع فيها مغامره اكتر وحاجه كدا فيها حماس وتنطيط وانشطه كتير كدا ممكن نعمل مثلا شوا علي الجبل، ممكن نعمل تسلق لجبال تانيه جنبينا نقعد نتصور وناخد صور لطيفه هي القلعه برضو ممكن تبقي لطيفه بس حاسه ان الحماس اكتر في قمة الجبل